Woma mu nansi néé fo. Mu kottu fu jikama. Mu yii yoma i naroni. Mu diffo han yé nléne fo ni dé, nditi naalé fu jikama nfé. I la réétamo-ik yé fu jikama nfé sééne, mu sa kulé nnii fu gnojuma. Iyo woma dan jani nsana nansi bood mo, ma kottu tinja afunune ni; mu di mu yick fo dorong a yotatimo, a yibine-yéma-nsickade-nsickatima a yibine. A yibine ghi, ma kottu tinjima affuntame ghi ni. Mo mu yick fo, mo la di mo yicki ya fé irotumakhma lé. Mbhughune dongh koytadi lo; a wo rotu. A saame-n-nimo nii. Mu buu fo miighma, ma yick-mmide aka bhéla mo gnacbar. Ghuna mbiiké nfé séingane mu nansi nii wama: nsana oo, wonfu yo; mu nansi nii wama, mu dongu yitati titanan. Ma mu fé ringi ka-n-fur ni ni nan surack. Mu dongu yii nditi néne ni nthini nditi nfé sééne oo ngo fé sééne. Fu dickma la dimo néne, mu dicka-ni-niti mu bhuuma nangh; néne ngo fé séingana.

Han yoni jééna go yickna ni di mbangh dé. Nlasiti mbangh kane di yoni kama go yickna ni. Yoni i yimo lé mo gningh, hii ngningh baba mumu. Mu nsaasima la mumu mu ngnitima nlhaa nii fo kottu doode yéne né yicki mina nfu mhuma fo. A di mburu mumu. Andong mune ngiti mune ngninté kidé nka nsaasi. Mu nsaasima la gni mune gniti mune, nlaa kido, a la boode wima, wima i la faatimo ni. Monkane fule fune mu fé kottu yicki fiina iboode nka wima. Mbunghune mo fé nfuturu. Ma kottu ndhééne. Mu lassa jick-jick niroma-faatitoma isaame. Issaame dan, moo dan mu fé yick go dé. Muu riima nudu yama nu fuuni saasi sun-sun, funa la saame bhumo bu saana bhughune fatitoma i ka thiini bangh dhé. Irootini. Mo mu siti futuru. Mu riima la sa saame sa bhumo saana, mu diffo yalayi, adimo fiina mo wima fé, ka di mu kunsune. Nangh nan mu la kulé ghandi, mu tala yick fatitoma ifunume; i budame bhééna i la duntu a lagnare di kugnema yéma i la fatitmo ni di mamburama: gnoome nfuruma, gnanghma i la bhanga mo ni. M-m-ma-yick-faatimo mu nsaasima nangh a lagnarma. Mu loo ka di mu kunsune. Yoni nlhasiytima, nune-di-nfé- sééne dé bari mbangh kane; i yick nani mu dimo suunoma lawo. Niirma laa nalkatitimo, ala dimo nléémo ni nu mboodemo nao gnoju nfé dahamo. Gnuju suna ifé dahamo. Baté a gnéné dorong a ka bhoode; wi sune sune thighatima, an bhath a kusumo. Bhughune nudi fodo gnanghma nu donghtu ni, a kane-n-aléni song beuri-fo-fu-timo an sangi. An ntitimo fa sangi saama ma yick a kusumo. Ghuna mbhiké jééna, mu nansi donghtu di niirma, mu-mu yititane: yéne né ndi ti fu jikama nfé sééne ndi ngo fé sééne. Anaa sun-sune, asa mu gnawma lé, a la dimo hé nughune fi nhiiti mu bhuuma dé. Mu niti mu mhuuma nunghune, mmide gnanghma mu yick ni, mo lo. Mine nsubjatimo; mmidane kama la mbhiiké nréétamo. Nii mbhughune dan ma manghé nkan gama, nii! Gnanghma mu yick ni, mo lo. Mbangh nlaasiti ngo fé; foo suunone nlhaasi. Mu ka locko na ni di niirma, a yohotimo, doode song na alééni. A léni fune doode fune mu kuume, a la déye fu dhoode; mo, mu téébma awo lééni sintane. Mmide ké la ilasa di fé bandidu ya: mo. Mu fule fune mo lé mu fé bandida. Pabia ma lan ni rispita mu bhumbu. <hesitation> nkana mbhiiké mbane iyéna i fu ruumu. Pabia fulema ma kottu fu jickama. A kan dan, doodena ma kottu fulema fu jickama. Nu dongtu dongtu mbéghine, mu di nlééne mo ni, mu jické ka boode kine ma-saa-a-bangh. Mbangh <hesitation> fulema fu dhajickama ma kottu; fulema dan wo kottu mu ndoode fune mu jcikama. Nu dongtu, mu di nlééne fo ni, nlééne mo ni, hii, mu gnéna mi ka bhoode ghine ma bangh. Han fulema ni ma sa kottu, jééna go sa kaye, awo di rispita mu niima, di mo nsaasima. Ghune na nfé mbéghine: mine ngo kottu mu jické dé. Ma nka nsaasima fune mu gnanta rispita di nka niima. Fulema di mo ghune nté. Ghune nra dongtu. Nkana nfé mbangh jééne, mbangh kane gna duubune. Deu-wi sun-sune thighatima idi mo nsama jééna roomo. Kooro yaa nini mangh! Nruu gnééde ni fu mbangama. Nkana nfu rééta mo mbéghine; nta fun-fune féérine bhumbu! Fun-fune wo féérine bhumbu. Mu yick fu niima kuso di fu nsaasima, mo mu ka jicko. Ma kottu jickama gnangh ma a féri ni. Mu jickan fo sa bhoode mmookane; mu yick fii irotima yéma a féérin ni, yune irotu yune mo mu di mu mhantine, antong mmide, ma kottu ndithi arotane ni yune i rotu yune dé. Mu di bata mmantimo, mo fé patirong ma lé, bata mmanti mo. Mmide yune i rotu yune mbéghine, ruu boodone tuudu la nruu tééka nangh. Dongu ningi titane fu jickama mu sa la yhinto. Niirma fu jickama mo ma kottu, mu nitto man nsangama. Ma kottu ndhiti lawo lo ndi lawo ntingh. han yoni yowosma, yowosma ni mu-yom-mu kuume, a dééne fénang agnégh mo asa dhimo: hé ni mu kuume; ndi fule oo, ndi nsaana lo. Ni fulema lo, nka goma lo. Oo ni fulema lo dan, ni nsaana lo, nlaa déé fo kadena. Nin mbhughune dan fulema lo, nlaa lasimo-lhasifan fo nka dhoodena, mburu a bango. Yoni kadena go yick na ni di mbangh. Yoni kadena jé- n- ngo yickna ni di mbangh kane. Mbangh kama, wuné i fé- fa- ghafégne- ghafégne. Bari yoni kama, wune ntagne riimaa lé i gnéné; oo tagne-suk juckduma mu gnéname sa bur: jiba kuto; kumasima dhi fo yéne né fé naka gwonfo, mina nlaa bango nan abughati. Bhaye dhééne go féénangh, mu gwonfo lo bhii fiine fo mmidangh.abughati, mu la gnéné bééna ka di fu nsaasi: gnanghma yoni nruu rééti ni, nkana fa mbiima nfééme. Yo, fu nsaasi la dimo bisimilaye. wama mu nsaasima di ni yicki néne njthiuda mo, ngnitima, mu fé ringi gwintatomi dé. Mune ngiti mune mu fé ringi gwintatomi. Ya la mbhiiké mu la wintato mune ngniti mune? Mu nsaasi dimo yicki mong dan mu di mu lééni. Mu di mu lééni, bhaye dhééne go fénan: nkayiima la ni. Mo la mu di mu lééni, hii nlééni antong mu fé ringi gwintato mune ngniti mune, mu sucka jick waame dé, mu diiki han néne nlééni; muck, nkayine. Mu fé mmookane. mu ka jick njiiki, mu yick ngnawe kine, muu di sufiri. Jééna di sufiri ma langhi. Jééna di sufiri ma langhi. Ni ma di sufiri, mu fé ringi ka thini a biidick. Fo mu di sufiri dé. Mu jick njiigi, mu yick ngnawe, mu di mugna. Mu di kontina song, moodena bhuru thalano di mu kunsuma riigane. Mu di ka mhanghé niir nalkatimo: nti mo la dan mu la mangha gningh? Ma ringi fune ka loo. Miine niirma la sa bu-nf-ma bumi a bhuu jingi-m-nfé fune; muck. Mo la mu di mu lééni, mo la dan mu la jini mu di sufiri buru mmoodena thalano di mu kunsuma, nu lééyerna ni yuck, nu talana ni.